أول حاچة لازم تنحي الوسخ اللى في الحوض، وبعديكا بالطبيعة تشد تعبيه بالمية كليكا اه وتشد الفنتوز وتبدأ تحاول تضغط مرات على الفنتور. اه تضغط برشا مرات حتى لين تحس أن ما بدا يقع يهبط شوية بشوية والا مثلا مثلا تسرحه و بعود ولا بحاچة.